Re este jwa'n mdan naza' ta ngo mbe chop mbrop za mbe noviembre'a <hesitation> em mdan chole mol, jwa'n jwa'na mdox kuan xa tiemp ya mbay na re jwa'n chole ndyuxkuay naka ncho nera nchax yi'n za des <hesitation> zisla ncho che leska nday lo be' biza lud, za nday lo zi'a nchexa', mbay le mne mbyexa' za rida ro molin bixa' jwa'n ya menba tyaza zou nday ze nchoy sa ze nchak dii'za le jwa'naza zou nchaka yo cho leska li fritxey za ncho re jwa'n yek ney ze nak oreg xa nak este mejorana xe nak tomiy na claba'na re jwa'na ncho yek ney, jwa'n almendr nzo roa'xa ngo lud chokolat yek ney mbay na le tamod ndyox kuay za, xis ley ncho lud kald ngida za tamod ze mxena chele sabor zabay. mbay na le nnn- despues nchaxa ndox kuaxa miska kon lud jwa'n mol mbro xoba lo jwa'na ndox kuaxa lud ta'malza nn- tamala' pues ncho cheleska koba' nerla chole ntoxa nil gab mena mbay na xis ley za ze nchak koba ze nli laxey chele nke xey zib yej. Jwa'n thib yek koba mbay na ncho mu'a xisney za, jwa'na za nchoy lo la kuel za le nzo ro'axa ndyox kuay kon la bdo' na, la bdo nde choxa na jwa'na ndox kuaxey za mbay na re jwan chole ncho lo mes re jwa'na nak nit koba, taga mod ndoxkuaxa nit kob le nit koba chole ntob xa chole nil jwa'na nzoba nzob las nzo roaxa ndox kuay nzob lasza nawue nryo nit kob na nchumen le ndob za ndyoxkuay za ze ndyobla lo kina ncho choleska koba za nzo roa'xa ngo lud kanela mbay na ngoxa luda chole jwa'n jwa'n nazi' iza jwa'na nchak lejey za mbay re jwa'na chole nlymen na tiemp re'a.